<noise> Misy karazany efatra zeky zegny le saosy ampiasaika isaka fa mahandro oh, de voalohany amin'injao zao saosy tômaty avy akeo koa misy saosy bechamel ah, <hesitation> saosy hoitra de <hesitation> fa efatra ign'io zay oh saosy sôja.